Rô ten̈a tiako ohatra <hesitation> sôsisy ndraiky harikôvera de fa miaro amin̈any ao zen̈y tsy de maro, tsy de mampiasa episy zah fa ataoko karà tômaty ndraiky dongolo fo miaro amin̈any ndraiky poavron tsy de mila maro be zen̈y fôtony manjary mandrobaka tsiron̈any kà avô.